Kwansa nganse itema na vana vata ili vana vata vang' fundishe maeneo haatri labda haatri kwetre vanyama vakali, labda haatri ekaa varaango, nkakaa kwa mda wa wiki lasma ukolye nimeshi- ni- nimeilima faamina imanayana na vandu piu.